Shai ya rangire yuli ansa nayo wechemsha mringa wafo mringoka mechemka kwande majani ukwaikafo cha kaili kwande sukari, sukari sukari tamu kweringira sukari tamu kuli vu tete takund msukari yedoda kaweka siasie sukari nda basi kwatua kwaeka shubuli kweli mieyendili inyo shei ya rangi, ya marua vile vile kwete chai za marua amabyo wizu sima kwelavua marua umba au ni mburu mringa fo chemke kwa mechemka pia vile vile kwande marua la kwabikafo kwamede marua wameika kavo kwa mda wa kamichuvua kwa mda marua kwele machi mjese basi kwaika majani kweka majani kwa ndedavi ungoliwote sifungo kwaikavo basi wete hua na sukari umemeka sukari basi kwa kashubeni wendilia inywa chai marua pia vilevile